بحب احتفل بعيد ميلادي بشكل مميز ومختلف كل سنة فمن الطرق اللي بحب أعملها ان انا أعمل حفلة صغيرة مع أصدقائي المقربين. بنقضي وقت ممتع سوا، نضحك ونلعب ونسترجع الذكريات. وبالنسبه للكيكه بحب ان هي لازم بتكون بالشيكولاته او الفانيليا، بحس ان الكيكه جزء مهم من الاحتفال